<hesitation> Fomba fagnanova lasopy leha tsotsotra zao ai, mividy paty le efa vita regny ôhatra oe paty gasy, de avakeo amnjai mampandevy rano anô de avarigna akao le paty, de kô fa tokony alagna izy le <hesitation> efa masaky igny de alagna, de avakeo aminjai mividy ôhatra oe tongotra aomby e agnanovagna le rano njaigny de afangaro le ra tianô afangaro ananjy, ôhatra oe tongolo maintso ô, zai.